Mi artai mi suɓa ngaɗirgel kafe am, mi foonda ndiyam e kafe atte am, nden mi lawlo atte kafe am nder fotiire. Nden mi lwlo ndiyam mi heɗito kafe am waɗa nden mi ɓeita suga, ɓiraaɗam e ko lutti.